Raha amiko aloha a, de indroa isan'andro eo ny alika no mila fampiasan-tena, ohatra hoe hoentin'ny tompony mihazakazaka maraina miaraka aminy izy amin'ny maraina, de amin'ny efatra ora tolakandro any izy a hoentin'ny tompony mandehandeha.